Áǵwo̱ áno̱ ḿie̱ṉ itém̱ Sifo̱n ṉṉé ámi ika̱na̱ ett́é ami ákelódo yien. olí ábo̱d ami item ányé áke anoho miẹn ódé iáḏ anwo̱ yie̱n ntie ke n̄sūka idem o̱ kujem iko nṉe agẃọ” O” kujip n̄kpọ áǵwo̱ tie, ém̱e̱m emem nne agwo, mma uja̱ka̱ kúlád usua̱ usin, O” ké m̱m̱á éḻa usua asi̱n ke ṉfiná alaba ke ela etoho, ade ayie ntie ammo atie, ni áyié ntié ám̱m̱o̱ átié ujó agẃọ iṉéméké abe ema ebono ké ima- ima álám akpesi̱n úyo̱ ákód alam ano̱n aehe aka llikóp śé áyeṉeḵa, ámḿo̱ i̱kọ́d. éṯte ámi̱ ama asima ińn ýiéṉ ùto̱ item̱ áde item uwé uwén ám̱ nńuho̱ yene āde̱ kẹ úfo̱ṉ Awasi, m̱m̱á ká ufo̱k Awási, ak̄ū Awasi ama ade ke, itie ukẃo̱lo íkó lloko iko Áẃási̱ ami labo ifiok de ńu̱u̱ ṉlàḍ ifiok àde niliaṉ ke̱ ifi̱ōk śe̱ ẹtte ami ake̱ - śetóṉ áṉo̱ yien ke ndaha ami ndehe eto̱k - eto̱k olad it́ém̱ áde̱ ṉkámá ṉlú ugwem, nlien nkud mbo ke ịtem̱ adé nke ládáde̱ ké áfo̱ ṉṉé ámi̱. Ṉtó áṃị ásu̱k m̱m̱ó ńṉọ ítéṃ ádé áláyu̱n ífọọ, ńṉé ám̱ó śe̱ ámi̱ nlio̱no̱ mḇáhá itém̱ áde̱de̱.